ସମସ୍ଯା ଭୀନା ଜୀବନା <hesitation> ଅତ ଭଲା ଜୀବନା ବଂଚିଵା ସମ୍ଭାଵଗୀ। ସମସ୍ଯା ଜୀବନାର ଗୋଟୀ ଅଂଗ୍ଷଵ ଅଥେ। <hesitation> ବଂଗ ଯହା ଭୀନା ଜୀବନା କାଟିଯା ସମ୍ଭାଵଗୂନ ଭୈ। <hesitation> ଏଠୀ ସମସ୍ଯା <hesitation> ଵିଶେର ପଚରା ଜାଈଚୀ। ସମସ୍ଯା ଦ୍ଵାରା ଜୀବନା ଅମରୋ କିପରୀ ହାବେ <hesitation> ଭଲା ହୋଈ ପରିଯୋ। ତା ଵିଶେର ମଧ୍ଯା ପଚରା ଜାଈଚୀ। ସମସ୍ଯା ଜୀବନାର ଏକ ଅଂଗ୍ଷଵଟ।